Pei ketuk ke u'ane liki u'ane liki ke akuse u huapai di na 'uhono waile uhono waile sepue ke u hini'e loke hiyahu uwadai tuka waileke esidi esidina uhun no ulomi liki ke na kepike usona usona liki ke eyele i ehono liki'i na kepie de uhine e wake meja na ya'uduwe umatuwasi uwanae teusi mit matue na ma'ane liki ke ma'ane liki sepue ke makule'i makule na mahono ma kereja hoho'e